Meseum wa a tuunɛ de la; ba tara lɔgeseto n ki'iri wuu tu sɔyaabeduma n yuun tari lɔgeseto yuun zɛbera bee n yuun tari lɔgeseto kɔɔra to ba ka le bɔna zina wa la, ba gã bini la wan iŋɛ se'em ti tu kɔma bee tu yaasi me san ta sige na ba me wan nyɛ ba gee baŋɛ lɔgeseto n yuun pugum bɔna.